Kjuande biu xiñkiau ni bu kuaju reje dimiut nep naung ni nep kanja ni lanaunk naañ ji ya ni nju naung njuande nda kañjiup lame njuande nda ntus skajua baledat ru nep njeudat ru gakuidat ndu njuende nda lañjibat mimp ya ru lañjiyat ya ime xiñiaung ru ndujuy mas ndejenat bu nep nda laui naung nda lamedat ntus skajua mas pejendat baledat kuent ljil ya kueje lañjibat mimp y si nda ni mijily ya xijiy ya nibiu nju ki nmay ya xijiy ya ime ya xiñiaung ya ming ya nda riat stagueut ya siy njuande biu xijiaju ni njuande nip mjau ya bu bu talung ya stagueje ya naañ ya y chimi ya ntsen y njuande nep danu ni ya bijiy laue ya nep lankiji lameje lanaung ya nda ni nkiji reje nda lump. Nda lame dru be lanajan y ya kampijun bi ya nau kuejep u ganjual bu lankijidk lungk y ni lanaung ni siy y mas nep kueje biu gutsje bu lapiy kiau mas nip lamang biu gutsje lantsul ni mas nip lame stakiuamp juay bu rapi nda lama kajuay pa ke gakip stikiuamp pa ke gatjump u ni ntjump ndujuy mas saljusat nup nkjuande nep bu dimiut ni muu kueje nda riat lapiy pero bu nda lame bi ya kueje nda ya lami y ya ni naguiju y biu riat nijiy mas latsu ni mas nip mjau nda lamip npiay y riat xijiaju ni riat lapiy ni nup nep ntsjap juy pero biu gutsje ni mas saljus ni nda lame.